فكرة إنك تخت كميرات مراقبة في كل مكان عشان الأمن العام دي فكرة ما منطقية أبدا و فيها عدم احترام للسكان بتاعين الدولة برضو لأنو إنت كده بتتعامل مع الناس كلهم على إنهم مجرمين محتملين ولا مجرمين مرة واحدة، لأنو في النهاية إنت بتتعدى على حريتهم و خصوصيتهم و ده ما صح نهائي.